Yeah, you can use soap for plenty things. Ley geh iron soap, ley geh bathing soap, for me I can use my iron soap to watch my clothes and my dishes in ley house, and wen i- ley geh- wen I geh washing soap, I can use it too to wash my clothes in ley house, but if I nah able to afford washing soap, I buy my iron soap, I watch my clothes with it. Ley gey bathing soap too, bathing soap you can use bathing soap, you take bath and clean yor skin, buh for me, if ahn able to afford to buy bathing soap I can use my same iron soap and take bath with it. And ley iron soap, I guess, lah- for me nah dey iron soap can real clean people skin, even though ahn know about the bathing soap, buh I use it too to take bath, but the iron soap can real clean people skin.